المكان اللي أنا شغالة فيه في كل اوضة في شباك و في اربع أوض الصالة و المطبخ و حمام يبقى احنا في المكان اللي أنا شغالة فيه موجود سبع شبابيك